Sɛ nka sɛ wommoaam paa. Ne meedi ntorɔ kyerɛ wo sɛ m'adamfo. Firi sɛ wobaa m'abrabɔ mu no wama mahu nneɛma bebree. <noise> Ma mate nneɛma bebree so ase. Wama mate aseɛ sɛ ampayɔnkoɔ bi sene onua. Nti ndaase paa. Afotuo a wode mam wɔɔ m'adwuma mu, wɔɔ me nnamfosɛm mu, wɔɔ m'awaresɛm mu. Ampa m'ani sɔ. Afoutuo nso a wode amam ne mmoa sononko a wode amam wɔsika fam. Na afei mpayɛɛ a wobɔ mam wɔ honhom fam. Kyerɛ sɛ ampa woyɛ adamfoɔ a <hesitation> woyɛ adamfo a wo dwene nnipa ho paa. Firi sɛ, menhyiaa adamfoɔ bi sei da. A ɔdwene ne yɔnko ho. Na otu no fo. Na ɔkyerɛ naa ɔmfa so nyɛ ne nneɛma. Ne mpo ɔkyerɛ ne kwane a ɔbɛfa so anya sika. Nnamfoɔ bebree nkyerɛ saa kwane yi nso wodɛ wakyerɛ sɛ woyɛ adamfo pa. Nyame nhyira na afei ɔnka wo ho paa sɛ wayɛ saa ade wei amam.